Ndreto aby ñy karazany ñy hazo: -ñy hazo manga.-ñy hazo ñ mb voanio.-ñy hazo akazia.-ñy hazo misy raviny bevata.-ñy hazo misy voane.-ñy fanjaitsy. -ñy hazo persimon. -ñy hazo hazo hazo vavony.-hazo kafe.-ñy hazo misy loko mavo. -ñy hazo fandraitsy mena.-ñy ebony.-ñy mahôgany.-ñy hazo baôbaby. -ñy hazo ôlive. -ñy sipiresy. -ñy bambo.-ñy hazo hakàjo. -ñy hazo sikamôre.